شوف أول شي عشان تربط شنطة بشكل جيد، ومرة كويس يبغالك أجفال، يعني شنطة السفر الكبيرة هذى جبلك أجفال <hesitation> جفل كده حج شنط السفر، موجود ينباع عند أي أحد، و بعد ما تجفل السحاب حجها تحط الجفل فيها ويكون فيه رمز، وبعد ما تحطه. غلفها تغليف كامل وخلاص.